पंखे एक मोटर और वाके साथ जुड़े पंखे ब्लेड्स होवे, पंखे की मोटर बिजली से चले और गे पंखो को घुमावे। पंखे की ब्लेड्स वायुरोधी होवे और हवा को किलने के लिए डिजाइन करे जावे। पंखे की मोटर जब चालू होवे तो वह एक विध्रुत गति उत्पन्न करे जो पंखो को घुमावे। पंखो को आकार और कोड इस प्रकार होवे की जैसे ही वे घूमते है तो हवा को एक दिशा मा धकलने या पंखे जब ब्लेड से घूमते है तो वह हवा को अपनी दिशा मा खींचते हैं। फिर उसे कमरे की और धकलने की प्रक्रिया हवा को एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुंचावे और कमरे मा ठंडक और हवा का संचार करे।